Za bôka efa nivolan̈ana tamin̈ao fa tsara izy io ho zaho fôtiny zaho efa avy nizaha izy io. Irô misôma miaraka amin̈any io bôka irô akitera àby ten̈a mahay avy eo fo filima io zen̈y mivolan̈a raha ten̈a misy, zen̈y ten̈a ivolan̈ako amin̈ao oe tsara e!